زه به ورته ووایم چې ساده، او نازکې جامې راوړي. زموږ موسم نسبتاً ګرم وي، نو نري لباسونه مناسب دي. نیمه جامې یا لنډ کالې دې نه راوړي، ځکه چې دلته د خلکو دودونو ته درناوی مهم دی. یو جاکټ یا واسکټ دې هم ورسره ولري، ځکه کله ناکله هوا بدلېږي. دا ډول لباس به ورته د راحتۍ او درناوي دواړو احساس ورکړي.